مادتي المفضلة كانت اللغة العربية. لأنها كانت مليانة معاني جميلة. ومقاطع شعورية-شعرية تعجبني. أحببت <hesitation> أقرأ القصص وأحل التمرينات اللي فيها. كان فيها طابع خاص. لأنها مو بس ماده <hesitation> تعلمك القواعد. لكن بعد تفتح لك أبواب للخيال والأبداع. كنت أستمتع وأنا أكتب تغييرات وتعبيرات وأحس كأني أعيش الأحداث بنفسي.